Ngom toma fola ma doya tora, anggena duga pake bahasa tidore, bolo ua ge ngom pake bahasa ma regu bato